Tëtäguasu Colombia oa mokoipa aratinipe, mopeti eta juripopa pañandepo arasape, icapital jaeko Bogata kua tëtä oiko norte de sud américape tátá ipöra jaereta kaaguasu guinoi imontaña de los Andes jae jokua lugar turístico tanta <hesitation> oñeotivi kuae pe café ikorepotireta jaeko peso colombiano.